यो माकुराको जालो जो हुदो छ त्यो हेद्दा खेरी पातलो एकदम कमजोर जसो देख्खीदो छ । त्यो जसो देख्यापन त्यो जसो देख्खीदो छ त्यसो चाहि हुदैन । त्यो माकुरा जो हुदो छ तिनले झिक्कै झिक्कै दुख गरीखे चाहि त्यइलाइ बनायाको हुदो छ त्यो बनायापछि तिनले त्यइलाई आफ्ना झिक्कै झीक्कै कामउणो प्रयोग पन गर्याको धेक्याको छ । जसै उनले त्यइबाटी आफ्नो जो खानाका लागि हामी काम गद्दा छौ त्यसैगरी त्यो माकुराले चाहि आफ्नो सिकार आफ्नो खानाका लागि सिकार पन त्यइ जालाउदै गर्याका धेक्याका छौ । त्यसैगरी तिनले आफ्नो सुरक्षाका लागि पन त्यो बनायाको हुदो छ । आफु त्या भित्र सुरक्षीत बस्नका लागि त्या बसिखेर त्या लुकीखेर तिनले बस्नाका सातै अरुको च्याट्ट गरीखेर सिकार गर्नका लागि पन तिनले त्यइलाई प्रयोग गर्याको धेक्याकी छु । त्यसा झिक्कै झिक्कै काम हुन्नात अब हेद्दाखेरी त तेनले आफ्नो खानाका लागि आफ्नो आहार बनाउनका लागि रे आफ्ना सुरक्षाका आफु जोग्गीनका लागि चाहि माकुराले यो जालो बनाको छ । यसरी त्यल्य आफ्नो सिकार आफ्नो जो खानाका लागि पन यइलाई प्रयोग गद्दो छ जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ । खानाको प्रयोग भन्याको अरुको सिकार गरीखेर आफ्नो आहार त्याइबाटी पुरा गद्दो छ जसो मलाई लाग्दो छ ।